Aze watapae we mile akuse apelua adak ke sisikola sisikola waini prestase huwae esdede sikola wae sepede sikola wae semade sikola wae ninipestak ke akuse sisikola adi sikola mo ho mi podo penamui ite kai tiak kes sisikola mo'o pai paiyamane sikola sain mo dawei situwai kulu sain mo dawese e ep penamuik e elau apaya ai maladinas sa mo e uzuwae amanemona sisikola mo'o nama sisi' e nyabea apelua adak kuse si sikola sisikola mo sik podo pedi pekai siloi si podol si si podoti'ite na masikola mo mapelua adase sikola moho mo'o na'akuse sisikola sisikola wae yamane sikola wae esde sisikola wae sempe dawai sesik esema dawai sisikola wae uni yun pestase na hede wamanai pui mawanisia akuse se sikola dawei sebin sikola sikola tuka helae'e mi sikola tuka wa te ni suku e ni suku pedu dikade la'e namam sius sikola mo ooo mo'o ho mo Kena muik ke makatiak sisikola me tu asu eka pai ladinasa teluak keu sue'u han unetel uladinasa mo duwe tuwaik kulusaimo duwe tenamuik ke kupane sama mo makaliatuk a makatia tia si kali a sikalia tu wae weneu sikaliau wesek osek ositai heu ni sitausi weseka amsi'iak kupana moi sihibna apelua ada sikola me umo pai si sapa mo'o kupana mo kupana saimo denei kupana pinamuke dinaik kupana sai mo'o. dawese loke' apone mutolesa mo sitai duwe <hesitation> bo tude saike tuka aku ke tulua mi kudawesi situka wake apone nai de na apelua ade sisikola mo ho umo akuse misikola nak a pelua adanama apala ma ma pina ma pina de akuse sikola le manawa sikola mapina sikola napena mike manawa sikola me mapina sikola mo me muna yahde akusem hapina le misikola. sikola na mipitala pipitala mipitala mohooo peluak kemnese sye pedi pekai seloi susi polo eta'ak kada eka Nama pitala apuse ma'ayale malieka malie made apuse ma'ayale malieka mnuetutuk patai deogon pusing ma a ayale ma'ayale mo ho peli pekaing tina kaimudin namas kaitia saemo'o kepim mi titiwa mat'ti ileaka me ayale malieka dek moi nae de me iyele wai mayamane ma'ayale ya audewu o'toni luama ayale malieka duwesa ap'aealua ada sisikola sitai siayale le duwe itelua na muzuz ma ayale nahe dehi ye lesihaneku duwe lieka ka iyele sikina duwe liweka mat yelele'i dinu. na huwatapain dua duwamu hatapai uwesi se akuse mi ayale oi misikola mihongko oro kaitia me akuse melewai niyamane mihono hoho'e mi ayale i mi titiwang ge eka aku semikina duwilieka nawm titiap bule kabisikola wake apone ne de wes waikalatu deweseka nama sai samuke le sai mikina sahai sahai na titiwa kugait pedit mukela pedi siti tua mo me akuse mikilik mikina abu e malieak malieak ka mo sititiwa mukupane samua de sena'a o'otie mo mo kela guekupana de A'o tiem kelague sae ane anea de kitap bude mum pisile saimodem penaza mo aptuya guweli weka mokem husahapa mana ma'akina duwe malayo ho mo sititiwa mai kilas simele ea na adew mahatapae uweme misikola kaiti akuse mesekola misikola ke ya hakuse mesekola mapina manawa kaiti apelua ada sepunya akuse misikola misikola mo mo o humo makatia makalia makalia tina mai le na makalia inam'ma hohong maiya kupana maiya sae sake pedi pekai wei misikola nama misikola akuese mileo mihono yamane ni panggung uyamane mi panggu ma yamane mpe dik'mak mami panngu maus setu sa'aim mihono ha ha piase waraem misikola kaiti kuesembileo mihono hoyo wayamane nehono hapeyase mo. edew watapae weni uwetina nakaimuli ho akuse mi husekola misikola lenau misikola elau nae de misikola ho'o yele i waisikola waima yamane i yele i masikola wae kecamatane ede yeha le'i sepuade iyam namsikola iyale Inai de maiya kupane yele idine dine me iyeluwai misikola na'apusen misikola ude uhatapae de tina kaimuli sikola namileu wayamane mipanu miyamane mipanu e oho ohe kinu kaitia de moi de itede namama utu kahala liamata esulu demum ma makaliyaho mo ma masikola moina pe' edema hatapae wemna misikola